ଦଖନା କୋରିଯା ସଂସ୍କୃତି ଜୋ ସନ ରାଜଵାନସାଏଵଂ ଚାହିନାରା ସଂସ୍କୃତି ଦର ସ୍ଟ୍ରଂଗ୍ଲୀ ଭାଵରେ ରଭାଯତ ହୋଈ ପରିଵାରା। ପରଂପରା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଵୋ ଗୁରୁଦ୍ଧୋ ଦେଥାଈ। ଏବଂ ପରଂପାରେ କା କଡା, ନୁର୍ତ୍ଯା, ସଂଗୀତା। ରଂଧାନା ଏବଂ ଵସ୍ତରୋ କୋ ଅଂତରଵୁତ୍ଯ କରୀ, ଅଦନୀ ଗତା ସାହିତା ଏକ ଜିଵନତା ସଂସ୍କୃତି ସୁଷ୍ଟୀ କରୀ ଥେ।